Linnukidõl ummaq tsõõriq tuu jaos, et näq saasiq maa pääle maandudaq. Ku es olnuq tsõõrõ, sis <hesitation> linnuk piäsiq lihtsalt müüdä maad libisemä.